Pekerjaan yang ideal menurut sayo tu adalah pekerjaan halal, maupun sedikit gaji nyo tetap halal, kenapo yang halal, kareno pekerjaan yang ideal tu tergantung orang tu beda-beda, ado yang pekerjaan di kantoran tu pekerjaan ideal kato nyo, ado jugo yang pekerjaan pengabdi-ngabdi negara tu pekerjaan ideal, tergnatung orang-orang nyo, tapi menurut ayo yo pekerjaan yang halal, halal dalam artian tu maupun kito masuk dalam kerjaan nyo maupun gaji yang kito dapat tu halal, kenapo-kenapo sayo bilang macam tu kareno kito lihat sekarang ni semuo pkerejaan ideal, semua pekerjaan tu gaji nyo besak, semuo pekerjaan tu dapat gaji, tapi kito dak tau gaji besak tu gaji nyo dari gaji apo, duit nyo dari mano, ha itu salah satu menurut sayo, way gaji besak cuman ntah duit dari mano-mano, ntah caro kito masuk ntah cam mano kan, nah cam itu, biak lah meskipun gaji kito satu juta, sejuat duo ratus, cuman halal dan biso membutuhi kebutuhan kito, yo kenapo tidak, itu kan idealyo kan, tapi kalua gaji ideal menurut sayo yo sekitar duo juta an, untuk pekerjaan nyo menurut sayo pekerjaan ap be itu ideal, tergantung orang nyo, tergantung orang itu biso apo, contoh orang tu hobi motor, mekanik orang tu biso di bengkel, kalau orang nyo biso masak bisa jadi chef, yo tergantung orang nyo ideal nyo, kalau ideal menurut sayo yo kareno sayo orang nyo suko jualan yo mungkin bisa buka usaha yo macam tu.